Kenro kulando ján yan ndiki, ndakenro ndute yakenró yii uni o komi nduu, ya'á kuijan takini ngueno uun o iin ndukuna yandi ya'á kuijan yenko ndanguanka ndoi, yengun yengun luchi ndaki iin nduu ndundana kueján ndana ndo taka uun, uun kun vendora naka yenguo ndavan kandoi onre ndakenro ñunuu, yikomi michi kuina atuna kui nakuna tavatu uyii kenuu akonakui uni xhichi va'a chi ore jendero, kuanta nuña chikodinró kudii.